A Iran ndraiky zen̈y af- hafanana amin-drô an̈y, toetrandra amy rô an̈y zen̈y, sirto amin’ny a faritra anivo zen̈y, mafana. Kaiana hoe Teheranina zen̈y hafanana amin-drô an̈y. M- manodididina eo amin’ny folo dimy amby degre eo zen̈y izy mandritra ny andra.